Egäl johol kraanivett, et meil, miiq liinah, om umbõlõ hää joogivesi, et ei piäq üldse pelgämä timä peräst, et om hää maitsõga ka. Nii, et maq osta haruharva osta harilikku pudõlivett.